Sut qaysi hayvondan sogʻilganiga qarab turli xil boʻladi, misol uchun oddiy sigir suti, ichki suti, yoki otning suti isteʼmol qilinadi, lekin baʼzi holatlarda o'simliklardan olingan mahsulotlar ham sut deb atalishi mumkin.